أفضل التجدث بكل اللغات الأجنبية بالنسبة ليا بحيس نعرف كل حاجة ونعرف نكلم كل الناس ونعرف نتواصل معاهم، وبتعرف كل حاجة نقراها نعرفها في كل اللغات وبرضه الكلام مع الحيوانات برضه شيء مميز وشيء كويس.